Yaa kunintun kuntaa inikuiti xiaa nnmya ta uu xiuvi. naa unt tuntaa kiyuu kara tauu xian aa kunaa naa kuraa i'i yuvii vaa aa koo yan ntiya mikura tie kuaaja akoo xioo ka tuu, akoo xaa nixio tu ñaa si'iara, un xaa xio tu seeara aun koo ntaa i'a kara ta'uu yaa yuvasi'i tukura aun yan kunakana vaara a koo yaka xaa kuvaa nniitukuna mira, un ni'i vijiinara, aun yaa nii ntikuva tikunara un sava nte'e ka tuku naa taara na chieje a koo xia kuvi yoo kasanaa a yaa kuvi yootu xianuna, suu a vaa niina xianuna a koo vaa niina kasana, kunina xaa kuvaa xii see mina a koo xiaann ya ikara tauu xiin mitukura xinuua ya a xaa kinara kachiñura xia'a ituuva a koo xia xinitura sekeera, a un xinitura xinira ya taavira ñu'ú xii chieje katuchi tau yaa kuaana kachiñuna ra tavana kuuvi xiia iitu tuku taun tiaka a xaa xini ntii tukuaka raaya. Kaa chii taku yan naa sntiaaka na ya kokuntua inira xii ra, kuvi tuku taku yaa ntaa i'i kiji tauna ya xiaa tukuntu un naa tia'aoo xinaa ra xiaao kaku seeo, un ika tukura xia valii xiniuakaa yaa, xaxinuaka sa'amava, xaxuaka upañalva ta kuun ntiaa yaa xinuu tukuaa ra su ntuku xia ntuku mira xiu'un ra, nimio ra kuvi tauu xiaa kaao xi'ira un xia yo'o kunio, xaa yo'o kunio, xaa yokunio kachiao su ta kuu mitukuo yaa ñiuu yoora, ntuu naa sií ra koo chiñuu kixaa tukuntu, tau xaa kuaa tukuo veena ra kuavi chiñu kasao nujuuna ra yan kaana xiu'un tukura, ya ikaku minaa kuavanara yakaa ntau i'i sava a koo ntukutukura xiu'un nuju xiuvasiiara, aun koo yaaka ra xaa ika kixaa tukunaka vaa kuniina xiiao, ra yaka kuu tau ntiaa kaa aun yaa kuntaa ntii inio xiaa chi tauu i'in ya koo ntukura ika taku i'a xaa ntukura xiu'un kachiñura xaa koo xiu'ura, xaa koo ve'e miraa yakara xiaa xii miakara xiaa tukuoo ya tatuu kani taavao un ko'o yo'o koo ve'eun koo, nta i'iana. Ikachituku yuasiira xi'ira raa yaka xiaa ta tuu, xiaa xiaa tuo kani taamiao yaka kuitiuaa kauii ya innmmm <hesitation> tufimia su xiinio xaa kuvaa ka.